درجه الحراره الامس خلال النهار لابد انها تكون معتدله يعني اربعين درجه خمسه وثلاثين درجه لكن احيانا يكون في تطرف مناخي وتوصل الى خمسين وستين درجه حراره في النهار لكن الليل طبعا تكون درجه الحراره متلفه تكون مثلا عشرين خمسه وعشرين لكن طبعا الحين في دولنا الحراره فيها تكون عاليه.